Raha karaha anahy manokagna magnano an'izany dia amboariko alongany ny patiny a. Dia ataoko pare aby lahateo <hesitation> ny fangarony ohatra hoe charcuterie, <hesitation> fromazy, <hesitation> toton-kena ataoko aminazy ao aby.